ପଡା ବତେ ପରେଗେ କି ଗୋଟୀ ଜୁତ୍ତା ପିଂଦିଲା ବଲେ ଚପ୍ପା <hesitation> କିପୋରୀ ଜୁତ୍ତା ପିଂଦିଲାରେ ସହାଜ୍ଯୋ କରତା ହୈ। <hesitation> ଇଠୀ ଜୁତ୍ତା ତଲେ, ଜୁତ୍ତା ତଲେ ଲଗୀ ଥିକା ଗୋଟୀ ସ୍ପଂସ କୋ ଖୋଯ ଜାଈଚୀ। ଜୁତ୍ତା ଆମେଂ ଦୀ ଓଡର ପିଂଦିଲାଓ। ଏବଂଗ ଜୁତ୍ତା ତଲେ ଜୋ ସ୍ପଂସ ଟୀ ଲଗୀ ଥାଏ, ତାଏ କିପୋରୀ ହାବେ <hesitation> ଜୁତ୍ତା ପିଂଦିଲାରେ ସହାଜ୍ଯୋ କରେ, ତାଏ ହୈ ପ୍ରସ୍ଣରେ ପଚ୍ରା ଜାଈଚୀ।